<hesitation> Fomba fiasan'ny <hesitation> telephone, maro- maro dia maro, fô ny izy fôgna ny batterie ndraik'izy chargée, igny zegny tsy le courant-na directe fô mi <hesitation> misy batterie agnatigny akao de amzay fotoagna batterie igny mitazogno <hesitation> courant-gna- courant-gna mamelogno azy ai, amzay ftoagna izy na tsisy <hesitation> jiro le directe vô <hesitation> batterie defa mahavelogno azy ai de matetika gn'asagny telephona magnantso sy mandraio antsonôlo.